Patuuji do mari doiru, ndamba be nyawu gite. patuuji do nyawa, to faturu nyawi be do yara dum babal lekki be hokka dum lekki boddum ngam yamdita warta do fija be himbe no vowi.